Amazaaribwa marungi gangye, nkanyowe nkaabiire ndenda nk'omuntu, ngw'omuntu ampe, ampe ebirabo kusha. Haakuba oraasa kugira ngu omuntu akuhe esente kandi oshange esente zaakaabiire arakuha ziri nkye, ataziine ashware n'okushwara kugira ngu akuhe n'eki yaakuha konka kyaba kiri ekirabo nahi kyokuba kiri ekihagu ky'ekitookye, arakihagura akiteeke mukaveera akikoreki, akireete kandi ahuriire n'omumutiima gweye atiinemu kushwara konka arabaasa kwemerera agire ati hoonashi omuntu muheki? Esente zinyine nyine shiringi bitaano, bitaano shi ndabaasa kubiha omuntu? Kimugumire n'okumugumira mazima konka arabaasa kuza omunju oweeye aiheyo esowaani agireete agikuhe, atwire agiine, araasa kuza omunju oweeye aiheyo ekikopo akikureetere, araasa kuza oweeye omuuka akwate enkoko agikoreki? Araasa kuba aine enkoko konka atiine eseete, araasa kuba aine embuzi konka atiine eseete. Nyowe ndagira ngu mazigo, ebyokuraba nibirungi kusinga eby'eseete.